A ka daa seneyaandi le, poroosoo ñiŋ miŋ maa a nafaa ti wo loŋ ka daa seneyaandi aniŋ odooroo muŋ be i daa kono, puru i daa kanaa sunkaŋ moolu ye niŋ i diyaamuta, finjaloo miŋ be funti la wo finjaloo ñiŋ kana kasoo kanaa moolu maa